Ngua̱ sá ku̱ni xi nga̱ta tsi̱e̱ sa mi̱e̱ kabixan sá menú ngua̱ tsikién ndíja̱ tsikíén mi̱e̱ne̱ kua̱, ku̱a̱kjin mayanine̱ i̱kee sá ku̱ni ñanúu̱ kábixan nkjín mi̱e̱ fechunee̱ kua̱, mayajínni sa xa̱nda̱ tsi̱kie mayajínni sa tendsu̱ tsi̱kien, a̱manga, a̱manga ndi̱ja̱ tsikíén mi̱e̱ne̱, ngu̱a tjían yakane̱ xi xa̱nda̱ne̱ tu̱a nkjín xa̱nda̱ tsikíenne̱ kua̱, ku̱u̱ tu̱ú kasendáa̱ xa̱nda̱, kásendáa̱ sá ku̱ni mi̱e̱ xi tsikíén ndi̱ja̱ anú kabixan mi̱e̱ yanú kámajngu, ngu xi tjíón nú kafasien ndi̱ja̱, ndi̱ja̱ tsikíén mi̱e̱ne̱ a̱ta nga ku̱a̱kji, a̱ta nga ku̱a̱kji mayani, ndíja̱ ikie tsikíen mi̱e̱ ngua̱ kúnísín si̱ku̱ xi ndi̱ja̱ba̱ne̱ kua̱ nga tsikíénne̱ ngúa̱ tsi̱xku̱a̱ya a̱ngú tsixkúáa̱, tsitsjíé tja̱ba̱ ye tsitsjíe kua̱ kásendá sá ku̱ni xi jku̱ xi ndsa̱ku̱ xi tja̱ba̱ ye kui titjún, kui titjún sendá, kui titjún bénda mi̱e̱ne̱ kui kjíen titjunni mi̱e̱ne̱ ngua̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱ne̱ kju̱a̱sien sá kuni xi yaju ndaba̱ kju̱a̱sien, tsi̱xku̱a̱ mi̱e̱ tsi̱xku̱a̱ kábendáne̱ kua̱, kua̱ a̱kjúán ikie xi kju̱i̱e̱ tsi̱xku̱a̱ kua̱ sesu, kua̱ tu̱ sesún, sa̱nejúnni xí kui, tsjáne sa̱nejún Tsjie sá ku̱ni xi yajuba̱ne̱ ndi̱ja̱ba̱ne̱, te̱ku̱a̱ ku̱e̱sún mi̱e̱ ku̱e̱sún, tsi̱kíxia̱ jña̱ aní tsi̱kíxia̱ nga tu̱úku̱a̱n nda ká, ndá ikie kátachinie tutju kátachinie kua̱, se̱jin sá ku̱ni tutsjú sá ikie a susiní a silantro̱ní a kua̱ nkjín jku̱ya ikie fajín ikie sejin axu̱ sejin ngua̱ tu̱úku̱a̱n tutju katachinie ku̱a̱sin séndá sá ku̱ni xi yaju ndi̱ja̱ba̱ne̱, ne̱a ngua̱ ku̱a̱anée̱ sá ku̱ni xi, xi sá ku̱ni sá tu̱ jngu kjindí kájchúnú sá ku̱ni ya̱a, ku̱ sá ya̱a nu chjátsi̱e̱ané ngua̱ tu̱ tsikíén sá ku̱nia ngu tendsu̱ mi̱e̱ne̱ ngua̱ te̱ ku̱a̱sín níku̱ sá ku̱ni xi yaju tandsu̱ba̱ne̱ kua̱, ngua̱ tsi, kámajngi tendsu̱, kábatsie tendsu̱ mi̱e̱ne̱ kua̱ kju̱e̱ch, tsikíenne̱ ku̱i̱tjiayáne̱ si̱ku̱ne̱ kua̱, ngua̱ ku̱e̱jtesíén si̱ku̱ne̱ ngua̱ tsi̱tsjie ndsa̱ku̱ tsitsjie, tsi̱tsjie tja̱ba̱ ye tsi̱tsjiene̱ ngua ngusún, ngusún níku̱ xi ikie tendsu̱ba̱ ku̱ ndi̱ja̱ne̱ kua̱ tu̱ kuisa tendsu̱ sa tsikíén mi̱e̱ sá ku̱ni xi sa ngu kjindí kájchúnú sa nu chjátsi̱e̱ sá menú, menú kju̱a̱ líjchi xí tiséndáne̱ te̱kua̱ Te̱ ku̱a̱te̱sín níku̱ sá ku̱ni xi tendsu̱ba̱ne̱ kasesún ngatsi xi, ngatsi xi nuye ngatsi xi te, jku̱ ngatsi xi ndsa̱ku̱ ngatsi, kui titjún ikie bésún mi̱e̱ne̱ kui titjún tsitsjíé mi̱e̱, kábésún a̱kjúán a̱skan kju̱a̱ xi yaju ndábane̱ kua̱ xi yaju ndábane̱ kua̱, nde kui ku̱a̱kji̱e̱ni ngatsi, ngatsi mi̱e̱ne̱ kua̱, xi kafechú kútjinmani xi kafechú, ngua̱ te̱ ku̱a̱tesín síku̱, tsi̱xku̱a̱ne̱ ku̱a̱nejúnne̱ si̱ku̱ne̱ kua̱, te̱ku̱a̱ se̱súnne̱ kua̱ kamijnchi ngu lata̱ xi se̱súnya kámijnchi ku̱a̱sín ku̱a̱, te̱ ku̱a̱te̱sín sejin, a̱me te̱ku̱a̱te̱sin séndáni ku̱nia yaju ndi̱ja̱ se̱jin sa susi se̱jin na̱xa̱ se̱jin, tsjání kásesúnne̱ kua̱ xi.